אפאהר פון זאכן וואס זענען נישט אמת וועגן קאצ'ן און וואס מענטשען ק <hesitation> גלייבן איז אז א כ"ץ האט ניין לעבן'ס א <hesitation> ז א קאץ קען דשאמפען און אייביג טאנצען און אראפאלן אויף זייער פיס געהעריג, אז שווארצע קאצ'ן מיינט נישט גוטע מזל, און אז קאצ'ן האבן נישט ליב קיין וואסער.